De colur, de colur, pos xoxoctic, xoxocti yaha xantiah, piña ino custic piña custic, aloxox xoxoctic u custic, aha ino quipia unteh, quipoloba para bicsis xoxoctic ua tla yobicsic ya custic, ua piña no de por si siempre ama, amarillo yec, aha, pero xantia siempre xoxoctic pero tlayihtic chichiltic, aha, ino, ino, yaha ino xoxoctic, ino nochi xoxoctic u custic, ino piña, ino papuayah, pues yeh non custic, uhm, ino custic, aha ino papuayah, uhm.